إي والله كثير الواحد يسوي نفسه ما شاف اللي قدامه، عشان ما يتكلم معاه ولا ي يسلم عليه حتى، أحيانا ما تكون في المود، وأحيانا يكون في مشكلة بينك وبين شخص، وأحيانا تكون متضايق من شي وما تبي تتكلم مع أحد، وأحيانا هذا الشخص يكون حديثه سخيف فما تبي تدخل معه في حديث.